Ndeɛ, sɛ mɛtwi moto deɛ, nka mɛka kaa firi sɛ woka kaa a, ɔboa wo. Kaa no, ɔnam sɛdeɛ bɛasi ayɛ no ne bakata soro nyinaa nti no, wote mu a, awia ɔɔbɔ a, ɔnhye wo. Nsuo ɔɔtɔ a, ɔmmo wo. Afei so wotim de kɔ akyirikyirikyiri. Sɛ wonam koraa ne bi pɛ sɛ ɔyɛ wo bɔne a, ɔnam sɛ wote kaa no mu nti no, ɔbɛyɛ den mpo sɛ ɔbɛhu nnipa korɔ a ɔte kaa no mu ansa wayɛ no bɔne. Moto deɛ, wote so a biaa hu wo. Awia ɔɔbɔ a, ɔbɛhye wo. Nsuo ɔɔtɔ a, ɔbɛbo wo nti moto ne kaa deɛ, ndeɛ menkɔfa moto ngya kaa na mmom mɛfa kaa no aagya moto esiane sɛ wode kaa kɔ baabi a wo ho tɔ wo, ɔma wonya asomdwie. Ɔtim kɔ akyirikyiri kyɛn moto no a yɛreka ho asɛm no.